يا خوي خيرك؟ <noise> سم فيك؟ إحكي لي شو اللي صاير? كدا بعد ال- العمل كملتي تعال نهدرز، ما في حاجة تستاهل الزعل، هدرز غير جوك، على شنو يعني جالب وجهك? ما- ما تجلب وجهك أوتزعل من حاجة أو شي.